من التحديات اللي كانت موجودة في الحياة بالنسبة لي ان يمديني إن أنا <hesitation> أبريزينت مشروع محدد او دراسة محددة قدام عدد كبير مرة من الاشخاص وقدام عدد كبير مرة من الأشخاص وناس اكبر مني بمراحل <hesitation> فقدرت أسوي الموضوع ذا وقدرت أتغلب على المخاوف حقتي وكنت متدرب للموضوع بشكل أكبر يعني